﻿Nakilaho habwokuba <hesitation> esaaho yoona naba namanya naija kufuna ekayali kunihira beitu omuntu ateine kunihira, ebyensi naaba yabirugireho ateina <hesitation> ateina mugaso munsi, naaba aroho ebyensi akabirugaho, baitu omuntu owaine obwoomezi bwe esaaha yoona nobu kikuba kitabeireho beitu omubiri gwe nigusigala guri active <hesitation> hatati nkomuntu ateine kunihira, ekyokunihira naaba atakiine.